كنفضل نستمع للموسيقى العصرية حيت كتعبر على المشاكل و الحالات و الوضعيات ديال المجتمع ديالنا الحالي و <hesitation> كذالك كتعبر على الشباب اكثر من الموسيقى الكلاسيكية و كتكون موسيقى سريعة ماطويلاش بزاف و كتكون ريتميك و كتكون ممتعة اكثر عكس الموسيقى الكلاسيكية اللي كتكون طويلة